<noise> irangi ijitu kwanza uwe tonokosana irangi, irangi ijakwanza <noise> suvisu, tukujinukwa sana hata, <noise> ikikolo kyitu volo sana viswale imwenda <noise> si jisilinirangi suvusu, irangi javiri, <noise> irangi javiri <noise> tuwesu <noise> ijo ju juwene nuweso sana avanu tunukwa irangi inuwesu kama jinave muuje. Ji- jive inongi ilisuva livike irangi nuwesu kwahiyo tunokwa sana irangi nwesu, <noise> irangi ijingi, <noise> irangi ijingii <noise> janjano ijangano <noise> najinye tukujinokwa sababu, ijanjano tunukwa sana, unave no- nongi, unave nikinu hamuna ukubaki irangi, <noise> isemu, tumila hata ijanjano najene jinokelese sehemu ijo. <noise> Irangi situmika sana kama ukutsora, <noise> ukwandika, <noise> ndivona situmika nyorosu sana, kama ukwandika situmika ndebe. <noise> Kwahiyo, <noise> irangi <noise> sililimbombo, <noise> silinimbombo sana uwesa uwesa utumile ukutsolera, wesa uto- uto unongi ukubake imwenda, ukubaka isiratu inzuwiri <noise> amino, imilomo, <noise> amio sehemu isingi, kama vita amafuta, amafuta, galinirangi inyorosu sana, <noise> gangi galinirangi suvisu, agange matwesu, agangi janjano, <noise> ati isideke nisyene silinirangi nyorosu sana. <noise>